असाडको महिना खेतिपातिको शुरूवात को महिना के रूपमे मानत हए । कारोवार करन बाले आदमी असाढ महिनाके आर्थिक वर्ष महिनाके रूपमे मानत हए । असाड महिना धन रोपाइ से जुडो भव महिनाके रूपमे फिर मानत हए । बर्षातको शुरूवातको महिनाके रूपमे फिर मानत हए । हरियालि और ताजगी लानबालो महिनाके रूपमे फिर जक मानत हए । असाड महिना प्रकृतिको जिवन और प्रकृतिक सौन्दर्य से जुडो भव महिनक रूपमे फिर जक मानत हए । रानाथारू समुदय जके वर्षाको पहिलो महिनाके रूपमे आए हए ।